Mennhyɛ da ara innyim nyimdzee wɔ ahɛn na moto ho dɛm naaso kakra a motum aka dɛ sɛ ɔkɛba ne dɛ ebi a aba ne nhyɛ dɛ moro- morotɔ kar na mempɛ biibi wɔ ho a nkyɛ emi mɛpɛ obi a ɔwɔ ho nyimdzee, obi a ɔwɔ kar ho nyimdzee a minyim no na ɔaboa m' na mahwehwɛ ndzɛma ɔwɔ kar no ho dɛ oye a. <hesitation> Sɛ mennya bi dɛm na mankasa so nhyɛ na ɔy- ɔy- ɔyɛ nhyɛ ketsee dɛ mara mehwehwɛ a ɛne de mɔhwehwɛ kar no, ngua na osisi mu dɛ no ho tse dɛn, "engine" na ɔwɔ mu no de ɔyɛ dɛn a mɛpɛ obi ma ɔahwɛ ama m' na mahwɛ kar nankasa no a osi hɔ no no tse dɛn. Kar bi wɔ hɔ a no ho amomo memmpɛ, <hesitation> kar no mpo n'ahosu a ɔde nam koraa no bi yɛ fɛ sen bi, ne nyinara a mɔhwɛ na masan ahwɛ kar no bo a ɔda do, no bo yɛ dzen a mebisabisa nkorɔfo ma wɔakyerɛ m' na wɔaboa me na medzi ano.